Eki nankundaga mu buto nyowe, nka ndakunda kuzaana. Tuzaana amabaare, turekyera amabaare, twesha, ebyo nkambikundaga nokuzi-, noku-, noku-, nokuvuga gogori aha mishozi ahakuba ndareeba mbwenu n'ekintu ekyakireeteraga omwana kukoragye kandi kukura aine n'abanywani hakuba kumwamuzaga nk'aha mushozi, muka okotakabaasa kuzayo omwe, muka mugyendaga bi- bingi muzaana gogori munanka mwevuga ahari gogori engoyi otaaha otine engoyi ha kibunu hatariho, hariho nikyo kintu kinda ndyaho nkiijuka mubuto nkagira nti hakuba aha rushozi okotakaabaasa kugyenda wenka, mukamwine kugyenda bingi kugira ngu mwamuri bingi, muranywana n'okunywana. <hesitation>